Kodi jiaa ku ja teendo nuun tiutiu jiaa ku nandi'i jiaa ku ja io ja ka'ando pl <hesitation> a en calidad de pl <hesitation> a jiaa kuja vaaxi jaku xitajaana'a io xiatiuú taja io vitnaa ja xidi tajaana'a xidi pl <hesitation> a nani ja tni'in ta ayiivi ta pl <hesitation> a ta chun ta guajolote jiaa tedi jiaa xuute'eti ndi'i tintero yuua ñu'u tinta tedi jiaa kuja nani pl <hesitation> a kodeja di ja io vitnaa xidi io inga mudo nani jiaa jaku boligrafo.